जंगल माँ कई जानवर छै च जो यान शक्ति रखदा जेकु कलर बदल सकदु शरीर की बनावट का अनुकूल रहे सकदा और परतरं चाय ची मृत्यु जैसा दिखाना परिवेश कई साथ मिश्रण यन भूत साई जानवर छै ची